اختار ايه اشتغل خمس ايام في الاسبوع لمدة تلات ساعات بس ولا يوم واحد في الأسبوع لمدة خمستاشر ساعه بصراحه دا ليه مميزاته ودا ليه مميزاته والاتنين ليهم عيوبهم برضو بس لو هختار خمس ايام في الأسبوع تلات ساعات هبقي مبسوطه ان فيه روتين بعمله كل يوم وان فيه شغل أساسي فحاجه تظبط معياا الروتين كل يوم بس لو هختار يوم واخد في الأسبوع لمدة خمستاشر ساعه وأنا مثلا معايا فلوس كافيه تخليني اسافر في اماكن كتير هختار الاوبشن دا عشان يبقي عندي وقت أكتر اسافر فيه